Ñuuƴi, ɗi ngaɗan gorrol gorrol. Ɗii njaha faa nokku ɗi ƴetta e ɗi kawrindina ley cuuɗi majji. Jon kaa ko naayii e banngal ñaandu majji, walla so ɗi njiɗɗi mahude, walla ɗi njiɗɗi asude. Fuu non woni no ɗi ngaɗta.